comb jeh safutugo gasa ni do valle ha safutugo gasa do valle ha siifugo gasa do valle ha vu'ingo gasa do valle bo a moba gasa mai ha pellel gotel a safita gasa mai sai a habba